Tomadikastõq, tuu sais peris kavva. No tuu või esiki nätäl vai paar külmäkapih saistaq. Lää-äi nii kipõstõ halvas. A ku tuu ketsup om, miä om kah inämbüisi tomadikastõq jo tegeligult, sis tuu või iks väega kavva saistaq, esiki kuu aigo vai kats kuud.